Aga paccappureng tanre weddigga tapodangnga pekko i carana yakkibbuang. <hesitation> Yero paccappureng wanre nangngesso e tello sibawa nanre, nomoroq siddi carana yakkibbuaq mappatoppo kiq panguttu ri yaseq na komporo e nainappa le pajalangngi komporoq e nappa le cuanni jarijari boka e. Narekko mapellani le rita boka e ri panguttu e nainappa ni iteppangenni tello e ri panguttu e tajenni lettuq mabette.